شوف يا معود، أنت تسألني شلون أسلج بيضة. أحط البيضة في قدر صغير، وبعدين أملاه ماي لحد ما يغطي البيضة بالكامل، أحط القدر على النار وأخليه يغلي. بعد ما يغلي أخليه لمدة ثمن لعشر دجايج عشان تكون البيضة مسلوجة تماما. شيلها من الماي الساخن ونحطها في ماي بارد لمدة دقيقة عشان تقدر تجشرها بسهولة.